Chaꞌtsondyo̱ jndyexjeⁿ quiwilꞌueeꞌndyo scalera ee matseixmaⁿnaꞌ cwii nnom na jeeⁿ lꞌue nnda̱a̱ na nleilꞌueeꞌndyuꞌ juunaꞌ quia na nntseiyo̱ꞌ cwii joo chaꞌ na nlꞌuu xqueⁿ cwii wꞌaa aa na jnda̱ taⁿꞌ cwii xio nleilꞌueeꞌndyuꞌ scalera chaꞌ na jawaaꞌ yuu na nndye ndoꞌ nntꞌiaꞌ nntseiyo̱ꞌ yuu na matseiliooꞌ mati tajnaaⁿꞌa scalera na quiluii ñequio xcaa juunaꞌ tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ na chaꞌ na nnda̱a̱ na jaawa tsꞌaⁿ xeⁿ na waa cwii wꞌaa nacjooꞌ waaꞌ tsꞌaⁿ joꞌ yuu na quiwilꞌueeꞌndyo̱ scalera ndoꞌ majndye nnom scalera niom chaꞌxjeⁿ na jnda̱ tsjo̱o̱ tajnaaⁿꞌa scalera na quiluii ñequio nꞌoom, scalera na quiluii ñequio xcaa, scalara na quiluii ñequio xjo ndoꞌ chaꞌtsonaꞌ ñecwii tsꞌiaaⁿꞌnaꞌ chaꞌ na nnda̱a̱ na nncjaawa tsꞌaⁿ nacjoonaꞌ na jaawa tsꞌaⁿ cwii joo yuu na ndye.